í dag ætlum við

við að sjá stuttmynd númer þrjú eftir ykkur krakkar þetta eru svo skemmtilegar myndir og svo frábærar sögur sem þið senduð inn við ætlum líka að læra að búa til

sem virkar hvað er það eiginlega

nú

nú

að vera svona seint á ferðinni hún hlýtur

þá hefst útsvarið og ég held þetta verði gott kvöld svo mikil stemning í salnum leyfið okkur

í kvöld mætast Garður og Ísafjarðarbær við þetta var skrítið hvað það svaraði mér enginn kannski ókei en ekki fara niður í kjallara amma segir að sé draugagangur

ekki fyndið ókei en ekki fara niður í kjallara amma segir að sé draugagangur

fyrir þig hefurðu nokkuð séð vinkonu mína hana Lísu það er Vopnafjörður fíflið ég hef ekki séð neina Lísu Neyðarlínan hvernig get ég aðstoðað vinkonu minni og ömmu var rænt af gamalli komu sem býr í blokkinni hvernig veistu það ég sá hárbandið hennar Lísu á gólfinu hjá henni ertu viss um að þú sért ekki bara að gera nei þið verðið að drífa ykkur ókei

ekki að byrja á að senda bíl til ykkar hvað er heimilisfangið sextán það er bíll rétt hjá ykkur hann ætti ekki

verið rænt já þær eru hjá gömlu konunni þarna í kjallaranum hún býr þarna

gjöra svo vel að opna þær eru þarna inni ég veit það mjög alvarlegt að ljúga og hvað þá að lögreglunni ég sver ég er ekki að ljúga

æfi handbolta við erum bláa

vita þá er ég skíthrædd við

ég æfi amerískan fótbolta og við erum gula liðið

þetta eru flottu liðin sem ætla að keppa hjá okkur í dag en þrautin sem þau eiga að leysa já þið eigið að búa sem virkar

að keppa með þær í lokin já bíddu er það svona sem maður skýtur með akkúrat nákvæmlega svona hafið þið heyrt þetta orð áður

nei já akkúrat þetta er orð sem er kannski ekki mikið notað en þetta er ótrúlega flott þið eigið að smíða svoleiðis á tíu mínútum og svo keppum við í lokin hver getur skotið niður fleiri

stuðningslið spreytir sig er að sjálfsögðu á sínum stað eru búin að velja þrjá sjálfboðaliða sem keppa í smáþrautum og geta þar með nælt sér í stig geta líka nælt sér í stig með að vera betra klappliðið hér í dag

þetta gæti ekki verið betra en við skulum sjá hvaða tæki og tól þau fá til þess að búa til

mínútur á klukkuna og tíminn fer í gang einn tveir og fattaði ekki alveg hvað var eitthvað svona sem skýtur bara enga hugmynd

ekkert hvað

ég get svarið það ég held þetta sé að erfiðasta sem við höfum gert í kveikt á perunni hingað til þau eru mjög efins hérna liðin að þau nái að klára en við ætlum að kíkja á stuðningslið spreytir sig númer

jæja krakkar tíminn er hálfnaður og við stoppum að vinna í smá stund byrjum hérna hjá gula hvernig gengur krakkar ágætlega er þetta erfitt þennan staur láta hann

þið náið að klára og þetta muni virka kannski náum

en ég veit ekki alveg hvort það virki það verður spennandi að sjá en hvernig gengur hjá bláa liðinu vel við

von það er von þið eruð bara komin soldið langt hafið þið gert

svona áður nei nei ekki neitt enginn hérna greinilega það er þetta gæti orðið erfiðara en gjörið svo vel þið megið draga blátt eða gult skiptir ekki máli draga eitt spjald eyrnahlífar eyrnahlífar og hérna megin nú má bara nota

ertu meistari nota aðra höndina nei nei notar maður bara fótinn notar maður bara fótinn í

þetta líst mér á við ætlum líka

að svara spurningunum í stórhættulegu spurningakeppninni má bjóða ykkur þá er allt klárt við ætlum að halda áfram það eru bara fimm mínútur eftir eru liðin tilbúin já eru liðin tilbúin já fimm mínútur eftir einn tveir og byrja þetta er eflaust einhver bilun hérna hjá okkur strákar hvað er að Kristján Kári Ólafsson er einn þeirra sem sendi inn handrit í Sögusamkeppnina okkar og núna ætlum við að skyggnast á bak við tjöldin við gerð myndarinnar

ég heiti Kristján Kári Ólafsson ég er níu að verða tíu í mars myndin mín heitir ég ákvað að skrifa stuttmynd út af því ég var svo forvitinn um

þetta var bara eitt af draununum mínum

ég hef skrifað fleiri sögur ég tók meira að segja eina sögu fyrir leikrit mér

finnst rosalega spennandi að sé farið að sýna myndina mína á RÚV þessi er soldið

horfðir svona á mig við erum samt áfram í beinni þetta er ótrúlega mikið fyrir draumana mína þessi draumur var eitt af

Kristján Kára verður í Stundinni okkar næsta sunnudag

eiginlega og ég heyrði ekkert þá bara ha ég heyrði ekkert mátti bara nota eina hendi og það var soldið erfitt ég gat heyrt rosa lítið þannig að ég heyrði varla hugmyndirnar frá hinum það eru bara tvær mínútur eftir ég var

rosalega stressaður þegar þú sagðir að væri tvær mínútur eftir ég var stressuð í byrjun byrja ég var mest stressuð þegar var lítill tími eftir og við áttum að klára það var bara fimm mínútur eftir

eiginlega búin að ná þessu mér leist bara vel og við hjálpuðumst mikið að hann var alveg ágætur mér fannst ég gera miklu meira hún gerði þetta eiginlega allt saman

ég hef trú á

hvernig gekk hérna hjá bláa liðinu vel vá mjög vel á íslensku

þið hafið von þið hafið máttinn þið meira að segja

þá er bara rétt að vona að þetta virki sjáum það eftir smá stund en gula liðið við náðum ekki beint að klára

eyddi kannski tímanum af því þetta var stillt upp ég skil hvað var það erfiðasta við

það sem að skýtur í rauninni við skulum vona að þetta virki þá er komið að úrslitakeppninni þá er komið að úrslitakeppninni við skulum fara yfir stigin við byrjum á stuðningslið spreytir sig þar var bláa

liðið tvö stig gula liðið tvö stig klappliðin stóðu sig frábærlega í dag og bæði lið fá þrjú stig fyrir var nýjung hjá okkur í dag og þar sigraði bláa liðið og fær tvö stig á meðan gula liðið fær bara stórhættulega spurningakeppnin getur breytt þessu öllu saman við skulum fara yfir hana merkur listamaður og uppfinningamaður er talinn hafa fundið upp fyrstu þyrluna löngu fyrir tíma

hann fann einnig upp fyrsta

hvað heitir þessi maður a Leonardo de hvenær byrjuðu menn að nota fallbyssur

byssupúðri a á tólftu öld b þrettándu öld c fjórtándu öld þarna voru liðin líka sammála og sögðu c fjórtándu öld lagið þarna voru liðin líka sammála og sögðu b nú spyr ég liðin standa þessi svör já já já akkúrat þá eru þetta úrslitin krakkar þið megið kippa í keðjurnar

var bláa liðið sem vann í dag enda bjuggu þau til rosalega valslöngvu þannig réðust úrslitin hér erum við með hönnunina glæsilegur árangur en við kveðjum í dag sjáumst aftur næsta sunnudag